يعني اا <hesitation> في يوم عادي أعتقد إني أقدر أمشي حوالي عشرة خمستاش كيلو متر يعني إذا عندي وقت فاضي إذا كان كمان الارض مستوية وما فيها يعني عجبات. لكن إذا كان في رحلة إستكشافية او مجموعة يعني ممكن أمشي أكثر يعني طبعا إنه في رفجاتي ممكن يشجعوني إني أمشي أكثر من عشرة او خمستاش كيلو إنما في العادة لاعشرة خمستاش